Raha ny hevitro de mandritran'ny roa andro eo ny trondro no azo ajanona anaty vata fampangatsiahana alohan'ny tsy azo ihinanana azy intsony raha toa ka hoe ao anatin'le vata fampangatsiahana mampangatsiaka trondro iny fotsiny, fa raha ohatra kosa ka hoe ao anatin'le vata fampangatsiahana mampivaingana ny trondro de afaka tahirizina eo amin'ny herinandro eo iny trondro iny.